Nguxina <noise> nguxina gundani xrala ngu ngu xrala <noise> ya ngu cha tjayee para thi'e la cha guchijno gu a guxinthala yala ku ya la cha cha xreba cha cha jio thiba.